Бале, истироҳат аз телефон ва интернет барои саломатии рӯҳӣ муҳим аст. Истифодаи зиёд метавонад боиси хастагӣ, ташвиш ва изалятсия шавад. Вақт бо табиат, китоб ё оила тамоси воқеиро барқарор мекунад. Танаффуси рақамӣ ба мағзи мо имкони оромиш медиҳад. Аз ин рӯ, гоҳ-гоҳ аз интернет ҷудо шудан фоида дорад